Ken oyen ofu mbi nne weh na obhasi oba okubi ekube oki kped ka agọre se nse na ofu mbi mfa oche ofu mbi mfa oche ka nkim ame asi ka nkim eya and nok nga okuna ano ofu abi okak obhasi ka obo because ye áto se ka ejen akad eja owu okun nji okak njim ka onye njim ye ari na ye ken ofu ōba nob a oduk ka ekpin eja nnon oki tongē ndo nnon oki jen ka ejen akad ńyi mme se ngun ńyi mfa abib ken edu ekpin eja atem anor ari atem ábi ari nnon oki jen ano na ofu oki tor obhasi se obhasi ofu mbi mfa ori ka obo oba o ton nnon ki jen tonhe mme eyumi nchort ton ge ejen akad nji mme nki jen tonge nkúm ńyi mme nki kume ton ge mme atem mba ano mba aki jen aba kpi-min ka kam ofu nchane obib a owu ofu obib a okpera ka nju maybe oki yime se oki akad nne abak ȯba na nchort ken ebu ebu osuri-njom ofon̄ ntimi obhasi ka ekpin eja weh otor obhasi se obhasi kpe nne na aba na nchort weh mbuum ńyor and ye oyuk ka otip obhasi se nnon weh ótor ano abhasi se ebu nne ába na nchort ńyi îbe ye buum ńyor oyuk fene erońg ano ojen ejen- a- akad kpe nne na āba sūm ka okik óba ene ari mfa ene ari mfa ene ari mfa weh ōnyime obak se mme se ofu mbi eje mba áno mba kpime se erinan se mfin achin ńyi amomim nkame. Nji na mba anor éye kún achort obhasi ma ye oyuk ano ocha na njob nne obira ye nno ye ari ano áfo achora ayi ga mbi ka nyor ayi ga mbi ka nyor na ofu onoba weh na okun e ofu nchane okak ndō ka ábo ofu nchane oki nob a ka ye okun ndō okare obhasi se obhasi ofu mbi mfa tonge mba nno mme nki jen. A nok nchort anyi abak ano ka ochi oba nne ába sum a nju nne akpo sum a nju aribe nju okūn okpōn ge okpon̄ ge maybe weh oka mmon ye the person nne nchane akpod ochort-nchort akak a ka biji achora nchort akak a ka biji achora-nchort akak a ka biji ka ye okūn n̄do okare obhasi se obhasi weh ton em mba ka kam nne aba kare mme onyid na ofu mbi mfa ka kam ejum nji ebi eba ka okighi ri ome nne ānyo aki chort achort achort achort achort ye chan̄ atame weh okpighi nchi and weh okpi ghi ano nchi ka ekam eje nyi ye achora ano. Nne aki du ngo aba bib ye se weh okpoń ga jen and weh okpon̄ ga nna nne ńyor mfa chan̄ atama omo maghe nchort a and ye ajak ano nsón aki joe ye because <hesitation> nson̄ aki joe ye ka ye aba aba chort-nchort na weh weh oka tame ye achibe nga ye ajak ano ye mbue so ken ye otor ofu mbi éye onoba ka oba weh oki kún ndó okare obhasi obhasi aki chibe ayima etum ka ekpin eja eyima etum ka ekpin eja ayima etum ka ekpin eja and ebu ofu oka-nob-a ka nju ka ofu abi ndim-a-ndim ka ofu abi ndim-a ndim āre āno jim mmm. Ka jen a nne aba biba ofu and nno nne ányor abib a ofu <hesitation> mbinghe eya ogyebambinghi chan̄ ke ēre ogyebambinghi chan̄ ochi oba ojok ano kpin kpin kpin kpin kpe monche na ayimi njum ka nju nji oka fab monche na ayimi njum ka nju nji oka fab mba oki kun oyama-mbinghe abi osum ye ka biji kib nne akiba aba bib ye se erinam ken otima mmon anor ye mfone n̄yor nyen aki tor se maghe wun onyim aki tor se magha wun onyim kpe njum nji ere mbi mfe chan̄ ebu nne ába kare wah ōnyuk ye ka kun onyuk abi osi mba mmon anyor aba gbo ano ken oba tam ye osi nju ayom obhasi atabe efebe eje and obhasi anok atabe efebe eje ka ye oka kun mba eya okare obasi oyin nyi obhasi atoa ochibi okpok obina okpok obina okpōk obinā okpōk obinā ochibe nne nnkpa-a-gbana okuk a ye ba yan gim o ba yan gim o ba yan gim o efeb nyi obhasi okak e ye ka biji ébe eman ochiba oji kun nji okakara aba kak ye achibe afo ānyera ányera ányera akak a ānyera okak a nnon ányera ano aki nnyere ka hour achin esa nyim mba ofo ámo yim me ákpo nnyere ányere ányere agban̄ agban̄ aki tor se ábo aked a gbo ba aba rang ye mmon akure ebad obhasi amon ge ye abak ye ochibe afo ok gbok ofi na ọwu se mme mmenghe na kun maghe ofu mbi eje ochin ene aba na nji e ene aba na nji e- Ken we okpō kūd ka erigha eyim mbi êbib ebibib nne Etung ator se ebu ekpimi enok ėwạ na ewa ejum enok ebib na ebib ken nok ekpimi aji ėwạ āno ken oji kun ka abad ka abād ka abad ka abād ka abāa ka abād ōba ton eji ekpimi eki kpo yim oh chan̄ ka jen a ye oka kim mbi éye okak obhasi so ken̄ ofu onob a ye mfone n̄nyo ōkpia ano ofu abi mbi obhasi akara ofu abi na oki yim nchane onob a ka obhasi āyim âtu and átu áma na áreh atu ma ye oki nonghe okun okare obhasi se obhasi ónyak o mme njen kpe na ofu njen na nchen njen na egu ebasi eriń nji ye okari nne se de nne afoń osera- biji because átu na areh osera-biji ken ātu ama ába nne tad akpinghi átu nchane achibe ye ātu ma ye áyim óbi ken before ken ye ōba nonghe oki kún ndō okak obhasi ka ōbo ōtor obhasi se obhasi mme nki nongho nno nki nnonghe na ye bád o wun ori nok-onok ȯre weh ótor se weh oki nok enok okare wud ka nwed Exodus achi ba ofo na eni doghe ka ofor na eni ye oto se oki nok enok okare wud eki fon orum and onok onon̄g āno na ātu ye na ari m'bara bara aki bara and anok abara ofu oche ofu ȯgbo che ngum achibe yum mbi tad îkiba ónyuk okiba oyām okiba achort eti-eti akiba and achort eti-eti ma ābak a anor nwed obhasi āto se kpe jid nji anyim-o-anyim chan̄ se ọwu obing ye ka eri ghi nchort. Ye āre ogo̠ ye aki tama and ye omọ bin̄g ye ka erighi nchort na mbinghe ēya na mbinghe ēya ōbin̄ ye se nse erik nyi mfa na eringhi nchort o ofu mbi ēje mbim mfa mbim ēnyen na ofu oba kún éyim mbi nno mbi isi ikpimim bibi iji yań ge yan̄ ge onyuk oji yan̄ ge oyan̄ oji yan̄ ge kpe jid nji eki kare m afanikon ka ekpin ejama weha kakam nji eba de biji yan̄ ge yań ge and ye ọwu kun̄ ndọ okare obhasi oshiri ye afanikon̄ ama oshiri ye nchi weh ónóda ka ofu abi oki yen se ofu abi oki kare erem ofu ab oki kara ogyebambinghe ofu ábi oki kara onad-a-biji ofu ábi oki kara aming ama ámo ka ȯyam ka ebu oka yoe aming ōba ogyebambinghi chań a ka mbinghe kūn kpe ka ochi óba ēmo ton ge ochi óba oki joe āno ōsād ochibi nnon kpe motor n̄yi ayi fon ka tam akpō abini akpo abini akpō abini oyen okpi-nguń abi ochi ka kpu ka kpu ka kpu ka kpu ken ebu obhasi anok akare ogyebambinghi oki yen se mbinghe ēya aki joa nnon nje n̄yi ōbe ka mkpe ayip anak ano atama echi nga atama echi nga atama echi nga ofi ágbugha kpe oka fon ágbugha o ogyebambinghi ka ochi kpe odi emō kpe oka di ogyebambinghi ori a ka ochi kpe owor ayip kpe oka w̠or ogyebambinghi ori a ka ochi kpe oman̄-oman̄ ge emọ tonge ka jen weh onok ọtor se obhasi weh na ori mban-a-mban̄-a weh ogbo ka echi ejire ye oyiki obi ka ochi ejire de eman̄ ge nji mfa. Edu eji ebád édu ebák oki yen se ogyebambinghe oki chiba ka biji ka biji ka biji ka biji and ejum nji eki kara ogyebambinghi is ebiń e abiń-e-se obhasi ntem fene erong ari ńyor aki kpe ejik ka ekpin na eja ebu ojena na nyene-ntem ebu ojen na nyene-ntem ntem ányo ari nyene-ntem ńyor aki tah éti ńyor aki yuk ejum eja ka ereh aki tor se ei áfo ntem ome asik ka jen na ntem ńyor aki yua mba njim aba yoe amińg mba ochi ka jen mfa nji ekpi atem eti-eti atem ma ȧbi ari atem mba áyuk nchort éya ka ta ta nki ari atem mba áyuk nchort éya ka ereh ábo na a ki kún achime ka echi mba tad ari mba ayuk nchort éya ȧbo na a ki kun n̄yi achibe ajena na ānyi na ānyi aki tor se ei ntem weh maghe ntem ome chań áno o mba tad ari mba āyui o yue mba tad ari mba achart-ochart kún otip mbi nno mbi obhai aki kare na pfu ori se ofon̄a ntem n̄yo nno ntem n̄yo nno ānyo na ari kpe bagha erik nji nchort a bae ye ereh kpa na weh kpe na weh kpe bagha eri nji nchort abae ye ayim- o-yim na weh kpe bagha eri nji nchort aji óbo-o-rum ye a yim-o-yim na weh kpe aji óbo kae ye ayim na weh kpe fán fán ye ayim-o-yim na weh átor se ányor áfo a ntem ome ńyo egbere ka echon̄ ye ekpin aji chań ye so ntem ńyo nno na areh ntem n̄yo ākpek onor ka ekpin eja na areh ntem n̄yo aki yim okwẹ na ari ntem n̄yo aki chort-achort āma kpe weh chan̄ ka eyam aji na ari ntem n̄yo kpe e famē wura ka nji îbi o ka nji nno o ye na ari n̄yo a̅yim na weh. Mba njim mba ōchi kpe egbo e na ātu ojak ka <noise> nju ēye osum se ntem ome ēba o ayime atiri-ka-nsi se êjen ebad nyin edi fan̄ atame efo eje akak ka biji arui atak ajak na weh atak ajak na weh atak ajak na weh kpe ojé ka ókwe ye āje na weh kpe ojé ka nkum nji ejiri ari nji mba chan̄ ye ari na weh kpe ojé ka mmone nfūk ye ari na weh aki jen na weh akpet ka ekpera-ndip ta ayin echi ye ntem ányo na ari nyene-ntem ka jen a weh ofone ye ka mba obhasi eka nob nne afon̄ ntem n̄yo ngun̄ chań anoba ntem n̄yo nguń abak na oyua ane ntem n̄yo nkun̄ abak na ochara nkum achara biji na ochara ndip-e-nju ntem n̄yo ōbi abak na ebhi ekpin ntem nyo obi chań atak ga eti nji nno ntem anyo aka joe ntem ntem anyo ari ebhi ntem kin obhasi akare wud otip ka nwed eye se wud ejen na atem mba aki kare wud omenghe ejum wud ejen na atem mba aki yim wud ekwe wud ejen na atem mb aki kpe ekpin nji nno ka ekpin ejire wud eka jen na atem oyua nne. Atem ānyagha biji atem asik atem ányagha biji atem asik atem achan ashira k'turi atem asik ojen na ekpira atem ama ekpin eja emo ráb aki aki joe ekip ken weh ojen na atem âno ekpin eja eki rab ekpin eja eki kpe onor ekpin eja kpe ogyebambinghe ekpin eja eki kpe rem ekpin eje aki joe nnon ekpin obhasi ka obhasi ātor se de wud ejen ka ejen akad eje ka ye ari wud ari na ye ye amon̄ge wud ka efon̄ge eje ába ka ngun āba kpo ka obhi obire obire na oyim weh ajak ka égo aji kaum ye ka égo ken ōbhi obire okakam ye acha ka nsi obhasi fene eron̄g mbi omon ge ye okakam ye achā ka nsi ka mfin esa ye aba yimi ka eku anok obhasi ānyime áno ka éku aruá akpime obhasi ȯbe na nga wud fene eron̄g eki jen ka mba nyi-nyi obhasi atonge wud ano se wud ejen ka jen a ekpin ejire eki rab ka jen a ngun nyi wud eb ano ebae ojene ebu nkun n̄yi wud éba áno oyene emenghe ojen ka ányi ekpin ejire eki rab.